Ti ti çerni i megio regalli pe tutti i teu amixi, ti i conosci coscì ben, che no ti te sbagli mai. Tutte e òtte son coscì contenti e sorpreisi che se vedde l'esprescion inti euggi. Me saieiva cao savei comme ti fæ e quante palanche ti veu spende a pròscima òtta, dato che son sempre ciù cäi